Ñyamunda saɗɗum ko mi ɓuri yidde nanuki belɗum maajun, kanjum ke kusel ɗawisu, marori gerogaal, mi yiɗi ñyamunda sinanko en, e ñyamunda nasara'en fuf, mi yiɗi ɓikkol lekkol kamaa ba abarbaaji e apple.